गुष रोहे चे काई काठी जमीन मा भी आपना सिंगनो वार काई चो। आपना सुरंग बनाई लें तेर वार काई चो। आपना सुरंग बनाई लें तेरें रोहे नहीं चो। काई <hesitation> मत्री वाईडी मजबूद जा अपनों भी नहीं खुदाई चाबी चो। काई मत्री वाईडी मजबूद जा अपनों भी नहीं खुदाई चाबी चो खुद लेने ते सीम घास खोदनो मे मजबूत रहओ। जो <hesitation> झा झा ऐसि काठी जमीद मा भी सुरंग खोद लेई।